Bendye a wu mi ga bma mi snu yna, e yi, a wu mi mi lo kni 'za 'kpmi m, a wu mi mi lo wyi 'yna m, a wu mi mi gi'za mwamwa, a wu mi mi lo 'pa kpmi ba, abendye ma tnu ba ye hna ba yi abe ndye a wu mi kuma a bma mi snu dyegoyi, dyegoyi yna n. 'Pa kpmi 'be wo yi ebe lugongo e nyize be bole, bababa ndye he ga lo yna he ga wo a da 'pa kpmi 'be, bebebe bole edye he ga snu 'pa kpmi be m, he ga lo pa kpmi ba m, abe yio de dama ndye ba ga bu he wye fi yna, ama he ga lo pa kpmi ba, he kpmi 'be abendye e yio ga bmya gi he aga de dada gi hedye m, abendye a wu mi, mi ga go ba yna ba hna n. Lugongo yi, 'pa kpmi 'be, he ga kpmi ga kpeye, he ga lo baba, he ga dye ynayna wye gni zogo. Ko he ga lo 'zhi, ezhi a de he ye bu m, he ga dye aynakaka ga zhi zogo, aynakaka dye hna, he ga ba, ha be ga buka nu he ga kpe ye, ko he azamagoyi a bedo ga bu ba wye fi, he ga kna ba zogo, e wori beo abendye ba hni ba yi abendye abe wu midye ga bma mi snu yna n, midye ga gna zaza wa ewye ka dna 'pa kpmi 'be ke wo lo la 'za do 'yna m, ke wo lo kni 'za 'kpi m abendye bari hna e ga bma aza snu m, ama de ba ga bma za snu yna yi 'pa kpmi 'be.